Ny olo a pologne agny zay da olo mampetragno olo, ao ny fitsarandreo hoe lafa mampiatrano olo enao da zangahary mipetraky aminao ao.